Fomba fampiasana tournevis ndraika aminà fa- fagnodinana visy a: <hesitation> izy io a misy <hesitation> pelapelaka na misy <hesitation> boribory a de misy telo na roy na efatry lohany; de apetaka am'le raha ho tianao ahodigna igny a de ahodignanao ohatra hoe ahodignanahy mandeha nkavanana de raha vao ohatra ndraika za avy akeo agnina ho- hagnidy ananjy a de ahodignanahy mandeha ankavià, zany ny fiasanà tournevis.